Suọp anam ufan eti eti suọp emi ke ofo emende suọp ọtuk efuud nsie oro etin ke mneñ mmada efuud oro eyed isoñ mfo anam isoñ ufok mfo asona eti eti suọp emi anam ugan ke mme mkpo ite enumde ke ufọk ofo wyeda ọfọñ esm ke mmoñ emen adi osohi ibiene ufọk emi nditọnwọñ akadade akama otuk, ibibene abadi ofo ada efuud emi ofo ọtukde esin ke mmoñ ada efuud suọp oro ọsọk mme mbabad ibibene oro ama esi koro udu ke ufọk nditọñ ana nditonwoñ ọsọp abadi ufok edi udu ke ufok mfọ ikpọñ, ufọk mfo misọpke ibadi efuud suọp emi adade suọp ọtuk esin ke mmoñ edise nnyin nyed, idem suọp emi ndin yak nnyin itan ndin eh ibaña mme ọfọñ emi nnyin isinede e nko suọp ke nnyin ikama eyed. Midighe suọp ofo asaña, ntro mbabad mbabad. Ukemen ofọñ usin ke mmọñ unak unuak usi mudirike suọp ọfọñ oro isanake. Idem mme ọfọñ eyiride ke ufọk, ikpehe ikpehe emi eyiride ke ufọk, eyiri ikpehe ke usun, eyiri ikpehe ke nsii nsii ke ufọk, ikpehe oro edi suọp ke ikama iyed ada suọp eyed e esana fak ami nka ndin ke idem nmyineh, idem mfo edi suọp ke ada eyed. Umukaha ukeki mmoñ uda uduọk ntra ke idem sa sa sa adaha udaha suọp ubiad ini mfo utuk idem mfo esin ke kusa, ukuud e kusa, esin ke kusa ọtuk idem mfo, idem mfo asana, ọtuk ukid mfo, koro iban esinehere ama ndikama kusa nyere idem. Ana ofo abiad ini akama suọp emi ọtuk idem mfo ana ofo <hesitation> abud ini mfo ada kusa emi otuk idem mfo, idem mfo asana. Mbin emi enyebede mkpa isaneh, kimi emi mtro ekade ndiyed mkpo isan mmo, ekama suọp esin ma nsoñi nsoñi kusa eda etuk mkpo isan mmo, mkpo isam oro asana, koro ofo umukamake mkpo isan mfo mbabad mbabad ana ada suọp ma kusa otuke ọluk e ọtuk- e, abiad ini ọtuk mkpo isan mfo, mkpo isan mfo asana Kọrọ ke suọp midukhọ